الفن الهادف طبعا بيحسن المجتممع لانه بيناقش مشكله معينه بتواجه المجتمع و بيحاول يورى المجتمع طريقة حلها كمان الفن بيقدر يخلينا نحل المشكلات اللى بتواجهنا بحيث ان هو بيوريها للمشاهد بطريقه فى <hesitation> فيلم او مسلسل بحيث ان هو يقدر يحلها و يكون قادر ان هو يواجه المشكله دى ويلاقى حلول ليها